njan huunge a jéeŋ, guunge he a jéŋ wi, a bjéŋ ma agí mbe, mmaba anga fiis bijaa ma ngi ma yaa mo ginfiisi, mma ba aga fiisni gunge hembe giwodi giwoda agata wi jús. Awi maawi ammegeti nɓab billi ma, anyaati guge, taas wee angi yaa mo hana anto mo ginsów, waa angi yaa mo taasi ma. Gugu wembe, anga yóni nduduulu, aga megesi nɓab ma, gugi wembe anyaayi aga megesi nɓab ma, a yóyi gugi ma, mma wi angi meges mo nɓab ma. Ndu ngi njali ñaal a ɓaale, a hódi, ñaal, ñaal he, he ngi yaa ye biniisi boja. Njali ma bijaa nyo niis bembe ghódi gboja, habe ñaali ngi niisi mo boja. Boji wembe anniisi anto hala, wétele wembe aga wi tif agí ngi bfeere, gtif gilli ma hi ma fana. Yíŧi uduulu agíw bari agí ngi bfere gtif gilli ma boji ma, amoñ, waabo boji wembe umoñaŧ wembe, wima wi aga hogurani nduduulu. Aga niis ɓaali willi ma, anniisi ŋɓaale, we nyaa hódi willi ma a ŋɓaalim biñaŋ ma. Ndu uñíni ɓaali wiindi ma atéda, unbiiŧa nɓabni nñaal, ɓaalini nñaal. Hamma aniis bembe anan yaa bsúmbuuti ma bduulu, hala ma amadan yaata ato riŋe, habe nñaal he nyaayi.